افضل كتاب قرأته مؤخرًا هو أشياء لا يراها الناس الكاتب محمد حسن علوان الكاتب يتميز بإسلوبه الادبي العميق والشخصيات المعقدة يستكشف موضوعات مثل الهوية والحنين والتغيير ارشحه لانه يقدم رؤية جديدة عن تجارب الانسانية النفس وكيف نواجه التحديات في حياتنا وسرده كان مشوق ويجذب القرار الى الغوص في القصة.